इटलीक काळा, पिझ्झा, आनी पास्ता सारकिल्ल्या रुचिक खाणा खातीर आनी गिरेस्थ इतिहासाक खातीर वलखतात। इटालियन लोक कुटुंब, परंपरा आनी सामाजिक जीनेक मोल दितात। फॅशन, संगीत आनी सोबित स्थलचिन्ह खातीर हो देश फामाद असा।